No ku sa tahat iks kedägi naasõs võttaq vai mehele minnäq, no sis sa piät tedä iks tundma. Peris ülepääkaala saa-ai joht minnäq, selge tuu. Piät timä loomust tundma ja määne inemine tä um ja kas tä sullõ <hesitation> s- passis, kas ti umavaihõl häste klapit.